Jue yë amaxa'an, yë ayu'uk, mëdë yë amuru'ux may da ja ji'i jayoyëch dun na i'ixë mat's ëjt's dun kaxëp ayu'uk.